ངེ་ནོསམ་ན་ཏ་ན་དྲུང་གི་མེ་སེ་ཐན་ལོ་ཁོང་གི་ནོསམ་ཁ་ཐེམ་གུ་ཀུ་ཡན་ན་མེ་སེ་དེ་ཆུའི་ཐན་ཆ་ལེས་ཁ་ཐེམ་ཕྱ་གུ་སེ་ན་དྲུང་ཇོ་ཁེན་དི་ང་ཅ་མེ་སེ་དེ་ཆུ་འིན། དྲུང་གི་མེ་སེ་རི་རི་ཅིན་ཐན་ལེས་ཐི་མསུ་རི་ཐེས་བར་དོ་ཉི་ན་ཅམ་པོ་ཉི་ངེ་རི་ཅན་དི་སྣ་མེ་སེ་ཁོར་ལེས་ཁ་ཧོ་གུ་པོ་དི་ལེབ་ཏི་ར་ཁེ་ཅི་ཏ་ཧེ། དི་ཅི་ཀོ་མེན་པ་ཁོང་གི་མེ་སེ་ཐན་ལེས་གཡོ་ཀེབ་བོ་ཅི་ངེ་ཕུ་གུ་བུ་ཡ་ལེབ་ཏི་ཁེ་ཅི་ཏ་ཧེ།